Tɔ, colours la zo'e zo'e ma ka mi ba yu'urɛ <hesitation> Gurenɛ puan gee n wa iŋɛ bisɛ. <hesitation> tu tari mɔlega, sabega, pɛɛlega, dɛlema, halɛ, burene, dɛlemadɛtɔ, <hesitation> sɛla ti ma tɛra n bala, ma ka baŋɛ n wa nyaŋɛ wi solemiine <hesitation> solemiine colours la pa'asɛ bii la kɔ'ɔm dɛna la Gurune puan ma'a. Dikɛ sabedɛgɔ la <hesitation> mɔlenazu'a, ahaaa!